maal naam naam kesumaa, kaa garii duufee baree dansaa inn it gamaad gees anaan yedeen ,maalsuun woan aniin itoo karr mombasaa gessa, karr mombasan kuun karr dansaa .bisaan manyaat jiraa, sagalee chollet jiraa woan birri ,naftii pumzisheent jirra.abansuun hoo achisun dekeet arra gamadaa, baree suunen irra gamadaa.